एबे बहुते किसिम क माछारिक नाउ सबह कहाँले जौत हस्नेकी खेतवा मा पवावे वाला सिधरी माछर हसइ रप्तिया मा फेरी पवेसइ जस्ने कि इचा माछर भेलइ, ग्वागा माछर भेलइ । हसे उअ छाणके तोर इचिहिची जबणा माचारी एनहाइ माछर हसइ, बाम माछर हसइ । तोर सौर माछर हसइ, मङुरा माछर हसइ । हसे सिङ्ही माछर हसइ । तोर हसे ओकर छ्णके टेङरा फेरी हसइ । एबे गोइरा फेरी हसइ । ओकरहुसे याको जबहण जबहणा माछर कहाँले जौत तोर उहे सौर माछर हसइ, हसे उअ छणके तोर डटार सबह कहसाइ जबणे जबणे हसइ उ डटरियह । हसे दर्हा माछर सबह भेलइ । उअ छणके तोर रतार सबह हसइ । उ चाइ खाली कस्नुक राप्तीया वोरी पवेसइ जबण जबण माछर सबह हलही नाही हिनिका ।